<noise> undyangu kudidindwe, une ilele itwita komelo <noise> ila komelo, ndingabie ukwigona <noise> ndidinda nikomio ijamunkati, <noise> ndipya ndidindie nikomeo jamunkati ndibya akapakukona. <noise> Ndipya ndigonie ndigonie ndigonile, ndiwona kangi pakilo, ndinuhumwa ndinoko ukuma kunzi <noise> ndibea ndidindule komero jangu, ndiuja ndidinda, une undilikunze maa ndidwadwa valyasi, avalyasi, ungaume padebe wigona wimpu. <noise> Uwona mumpisi navalyasi, ungabea ukuta alima iso syitu tusenga kutale tale tulikokopa, uvusafu, <noise> tusenga patale, <noise> lino ungabie pavotare pala, undyasi namwene alipaluhengo <noise> ilole ukundilu utunu <noise> iwona ulewe ndisikwingie musoo, <noise> <hesitation> tayari umwene ingie munyumba, <noise> ipya ingie munyumba wewuma kuchoo, mukwisa mupisana pandyanga ahange ukutova kangi vinyanyumba, namakofi lino kiki nditogwa. Atie kwanini ukinda akwa, uvikire ikinu kiki munyumba umo? inokwe ihera <hesitation> itova inokweihera uvulyasi ing'oku alyasile isyoni umwana uju. <noise> Alyasilingi ukutipu, munyumba umo, ino ukusaisa nasisenga. <noise>